Kan danon kan sian-sian danon ima indahan i kan sian danon biasanakan biasona alak alak kan ma masak na mangolah na baen indahan sajo dei tai bahat do kadang memang sian danon i bisa di olah sanga dadi aha sajo songon, umakku ma kadang ima jadi sasagun i kan sian danon juo dei kan alana memang hiang do ia alana hiang do ia molo indahan kan tarbasah de ia sotik kan tai molo sasagun i kan hiang ia i baen kan tai sarupo sian danon juo mu-mu-mungkin <hesitation> la-lomang ma songon mamasak lomang ma ipe siang danon juo dei songon lomang i songon aha dokonan songon lontong tai lontong i kan i aha dei ia kan i bolgang de ia kan sanga i kukus bolgang parjolo baru ikukus kan tai lomang on kan <hesitation> danon i kan i cappur ma dot sattan saotik baen sira i bukkus ma ia dohot bulung ni pisang kan pamasuk ma baru tu bambu bambu na ginjang i tar satangan ma ginjang ginjang bambu nai kan pamasuk ma tu bagasaan i danon nai. Sebelum pamasuk danon nai ima bulung pisang jo parjolo masuk tubagasan kan baru ma pamasuk danon nai baru i tutup ma pamasuk ma sattan nai kan al ala au lupa au sanga i rondam parjolo dot santan sanga sattan na pe ipamasuk tu bambu nai kan baruma ibaen ma i ginjang ni bara kan ginjang ni api do goarna kan ima pamasak tu lalu masak ia habis i bola ma bambu nai bola ma bambu nai masak ma ia kan potong ma songon aha goarna songon bulat bulat songoni kan potong ma baru ma kadang mamangan na kan madung gurih mei alana dong santan nai kan baru ma kadang ma mangan nai baen ma adong dongan na kadang tape tape nai pe sian danon na rara do sian danon na rara danon marsuo danon songonida molo alak luar maliginna aso karbo marsuo dot karbo songoni alana la-lomang i pe danon tape nai pe tapi ni danon na rara tai madung fermentasi songoni ido.